<hesitation> televizion yan bɛ a bebian uwe televizion a benɛ ni coza we zo ɛsi a ba filme ba ba'i wa woro to kamera ra ma daba wa han kamera so yi daba wa to mu yan i le manzi ere ekran ere a mi ma we dɛra ba don bɛ han we a dɛ mi televizɛr ra ba zu'i to mu ma zan oro kasɛti nɛ do puna kasɛti nɛ do ba we a bini de oro devede ya mu a mi ma we dɛ um o zun kle yi mi uwe se to oyi do ni o ordinatɛr na u bien o devede na to o wa dɛ a bun han si a ho televizion ta